أرخص تلاته اصناف بتاعت اكل في المطاعم عادتنا الفول والطعميه والعدس ديل ممكن يكونو أرخص انواع الأكل الموجودة في المطاعم